﻿يمكن أن نقول عن عمل فني أنه جيد، اذا حقق عدة شروط من بينها، أن يكون هذا العمل يعجب الكثير من الناس و ينال اعجابهم. و كذلك <hesitation> الفائدة من هذا العمل الفني، هل له يعني أهداف من وراء استعماله أو هل هناك ما نتعلمه من استعمال هذا الفن سواءا كان رسم أو كان <hesitation> أغنية أو كان <hesitation> رقص أو كان أي شي أي شيء ما. و بالتالي اذا تحقق هذه الشروط فيمكن أن نقول بأنه عمل فني جيد.